ña kumii kúu ña sianu ñá ra kò´o ña kuni kutu va sakua kasi ko yanu ta kee kuayu yavi ntixinu kuayu yavi sukuilla kujayu ra yanu ntee tanu só ña ku ntayu xiko na riso miira ko´kana niyu kasi ñaka tyi kò´o sini yu nanhua hua sa´na ña nahua ntá kua kee nu´a ntakua tyi yanu ásu yasii ntee nùù a riso kò´o ña-m isua kutiunlu ña tava na koo va´a yo ntani nteeni yo a koolu kuesa yo kolu kuaa tyi ntakumía sa´ana tóo ka sana síana xikó na kasiyo ra sutuku a yavi ra sa kuantua nu ntayu sini yu sika yavi riso kò´o kanani yu sa´ña kò´o kokuniyu sa´a ñaka tyi ni kaami síasi ntakuu mia ña íya nùù ñuu ntayuyo ra ka´na tiviti yu ka´na iki´n íñu ka´na mante ka´na ña yuva yu ntakumíaa ra yaa ra ñaa ñakani yasi ni mante ka yasi ni ña yuva ka siassi a ntía ka ni siasi a tiki´n sakasu yu ra kási a <noise> ntivi tyai nùù síoo ra kasini ñaka ni hua sá tyi m ñakatyi yu kutuva inka ñaa ra kú tyi ñaku kutuva kuntíaa ña sa´nana nú a ñayo ñayo <noise> kee nu´a katyina si ra kuu riso ña ku mii ra kò´o kuniyu kasi ñaka kò´o koto yu ntee nuña´a tyi nu kaan síasi ña ña ntavi ña ya ñuu yu ña síini mii <noise> a´su ña ka´ra kò´o tata´n kee síaa tyi ña kana mii nùù ñuu ntáy kuuara ñaka hua síasi tava na ko va´a tyi taru nakatyi yu si´a si´a kutuva sa´ra sani xu´un hua isu ña kutuva ka´ra satyi takuntiña sá nùù ñuu ra kò´o <noise> ko ña xu´un siniñu ña ha kui tyi ña ya mañu situ yu ña yaa mañu ñuu hua siaí ntuku síasira taru inka ña na kutuva sá ra sa xu´un siniñu a tyi tanuu so´a kuii sa ku sá ña kuu inka ntayu